אלמְהַארָה אללי כִּנתמַנָא תִכּוּן עַנְדִי הִיא אלעַזְף על אלפִיָאנּו, עלאשו? חית כִּנשּׁוּף אלנּאס אללי כִּיעְזְפוּ יִהַדְרוּ בלּוּגה מַתְחָתוּגִ'ש כְּלָאם, אלמוסיקה כִּתְוָסַל וחד אחְסָאס פִי אלפִיָאנּו בְּזַאת פִיה עֻמק ו עַאטְפָה, כִּנְתַחַלֵם רַאסִי בּוְחַד אלקַעָה כִּנלְעַבּ נוּתָּאת יְעְגְבוּ נַאס, כִּלְשִּׁי סַאקֵּת ו כִּיִּצְגִי, כִּנחַס אלעַזְף כִּכְעַאוּן תִוָאזוּן פִי אלזַאת ו כִּיְזִיד פִי אלאִבְדָاع.